Lakú faa´ráá’ jnáá’ ró’ ajia’ re fáá’ra ä’ kie’ ten relyna jan dsa i dxún jan dsa i toó ten pero köö la jïï lɇ ba e ja yy jö ee <hesitation> ere fáá’ra jia, jia, jia <hesitation> ja yy kö la jÿÿ lɇ e jiama re kiääna jö ejö my jménáá’ míi náá’ dsa i jiama dxún jö juá’n kie’ liirá’ míí náá’ ere jmⱥⱥrá’ e dxó jai’ relí juó’ e ä’ kie’ dsi ere jménáá’ idxúnáá’ jnáá’ e tenkí dsa mý guíi bá jnáá’.